Egä päiv ma tii määnestki füüsilist trenni väega veidüq. Väiku ümbre külä tsõõri või-ollaq, viis minotit, mõni päiv tsipa inämb. Ja niimuudu nädälih noh, tulõ vaest tunnikõnõ kokko ärq hääl juhul.